Misy karazany maro ñy dite: -Misy ñy dite mainty. masira ro mañitsy. -Misy ñy dite maitso manahaky sitronely io. mañitsy ro mamy ro matsàtso. -Misy ñy dite foty, dite foty io. mamy ro sady matsàtso.